كنختار نحس بالبرد كتر، حيث البرد كيخلي الواحد يلبس حوايج كتر ،وهذا الشي كيخليني نحس براحة كبر حيت نقدر نتحكم في اللباس ديالي و شحال الحوايج اللي بغيت نلبس. ومع البرد، دايما نقدرو نلقاو شي بلاصة اللي سخونة و دافية فين نجلسو فيها. عكس الحرارة اللي ككون صعيب علينا باش نتعاملو معاها بطريقة مريحة